Yani hagam tette yani tomato sos irra nyaata kabla ishin hiamatin. tomato sos hata gan sadinen tette ishin hihamattu duubii gan gudio hama tettii kabla atin yani ishin hiamatin shida yeyote hin jirti duub tomato sos woatinen gan kudennen tette shida yeyote atin si dogorte nyaat sikutt hin jirtuu.